ජීව දත්ත පත්‍රිකාවක් <hesitation> ලියන්න <hesitation> අපිට ඇත්තටම <hesitation> කෙනෙක් <hesitation> ගොඩක් විට ජීව දත්ත පත්‍රිකාවක් ලියන්නෙ <hesitation> රැකියාවක් සඳහනේ <hesitation> එහෙම නැත්තම් රැකියාවක් සඳහා <hesitation> හෝ <hesitation> අධ්‍යාපන කටයුත්තක් සඳහා <hesitation> උසස් අධ්‍යාපනය වගේ. ඉතින් <hesitation> ඒ වගේ වෙලේට අපි <hesitation> ඉස්සෙල්ලම කරන්න ඕනේ <hesitation> ඒ අපේ අදාළ තොරතුරු ඔක්කොම <hesitation> එක තැනකට <hesitation> එකතු කර ගන්න ඕනේ. අපේ <hesitation> රැකියාවේ රැකියා කරපු දේවල්ද අපේ අධ්‍යාපනය ලබපු දේවල්ද ඒවා <hesitation> එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි <hesitation> ඒක <hesitation> සංවිධානය කරගන්න ඕනේ ඒ අදාළ ලියවිල්ලේ. එතකොට අපිට පුළුවන් ඒකට <hesitation> ඉස්සෙල්ලාම අපේ ඒ රට අනුව අපි ඒකට පින්තූරයක් අපේ එකතු කරනවද කියල බලන්න. අපි අපේ පින්තූරයක් දානවා නම් ඒක දාල <hesitation> ඊට පස්සේ සම්පූර්ණයෙන්ම අපේ ජීව දත්ත පත්‍රිකාවේ ඇතුළත් වන හැම <hesitation> තොරතුරකම සාරාංශයක් අපිට උඩින් දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒ අධ්‍යාපන සුසුදුකම් <hesitation> රැකියා <hesitation> මොනාද කරලා තියෙන්නේ <hesitation> ඒවල කාල මොනාද <hesitation> ඒවල කරේ මොනාද <hesitation> ඒ වගේ දේවල් <hesitation> දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි <hesitation> ලබා ගත්ත ජයග්‍රහණ <hesitation> දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම <hesitation> අපගේ කුසලතා මොනාද <hesitation> අපි ඒ <hesitation> අදාළ රැකියාවට හෝ අධ්‍යාපන ආයතනයට <hesitation> ඒ අදාළ තැනට ගැළපෙන විදිහට අපේ කුසලතා දාන්න පුළුවන්.